N-isiima yooni dii mangh ngoo yick nani. Nroog yooni nii isiima mu roogtu, nsaana roogtu maama aabuumo, mu laa-suuk-duyitighi, mu laa dacké-héck-suuckbu yi siinghtane, dhuyitu, guurati yi. Mu wuurati yi, mu sa rééminii siindé. Mu la siinda yi. nii mu lééni mu gnnii yi foo ngwii ndééme, mu la siindé yi. Nii mu siinda yi féé iwuuru, mu laasi yongutuma mu la yongu yi nangh thaape. Nsuugne féé bhuunghtangh jii, ghune ikaalani an foo lookungh, ikaala ni nangh. Maa mbanghane nnéé, dhiini bhoode ni nangha-an-gha-eu-mbangh idii boode ni nangha a baabiyone mbhigna- waama- idii-nfooyetune mmiigne, nangh na iboode. Nroog yooni nraa kottu ghune. Nroog nsiidati, dii nduyitu. Nii-wii-maa-ruundu mmiidangh, fiine mu la duyitu yi, mmiide mu kottu dii mu lacka ruundu yi. Maa nii mu kottu dii yicki iwiitine dii moodo, mu duyiti yi, guurati, siinda yi foo iwuuru, bhoode, mu fuu thaala ti. Wiima mu lééni ruunduni ikane, mu ruundu. Wiima maa lééni ruundu yi woo, mu boode jii, mu yongu nruu-gnojuma nruu yongu ni: nthiocktuma, nkanjima, bhuungu wuurma mu kottu suuama woo fuune ghune fuu mbuune-té-mu ruundu ghune. Wiima mu su lhééni dan ka jongu nini isiiyune kaa ruundu ni, mu dééme jii, mu lacka ruundu yi, mu la suuckbu yi. Nii nriibe njiina, mune dan nriibe njiina mu la ruundu, ruundutii jii. Mu wéélati nriibe njiina foo ngwéélé mbangh mu kottu dhii nfééckma nfuune, mu sa dhéye mui-isii yune mu-ru-duyiti ni-g- goyé-siindani Mu nanghsi dééme jii, suuckbu yi siinghtane, mu nanghsi biira yi dan an mmiitima, mu suuckbu yi, thuu bhiré. Ala wéélé, mu sa dhééye muu ngniina jongu. Yooni puropi, nra kottu-bhuugu wuurma la nruu déye, dhiisilé, bhiirane nangha mmaa. Bhuugu wuur. Naa kottu mbangh-gu-gu-bhéé-muu-déé-yame nfuuni mbanghane nnéé-yama iyonguni-ngnéégh gnéékatini buudangh, muune nraa kottu. Buungu wuur la nroog nruu kottu. Dhiisilo, suuckbo, dhiisilo, bhiirane nangha an maah, idiimo nsaama nnhéérine, mbhuughune buugu wuur.